Jenis-jenis bangke. Bangke ringan, bangke sedang, bangke berat, bangke dalam. <hesitation> Biasaki laoromaingki jampitomai, biasa pakei daun-daun, daun daun dipakinjampito <hesitation> apaditak. <hesitation> biasa pake daun daun pattawe. di dikari di tu daun pattawe pattawe mane diparawaena, mane tu diparokkoi mane tu dipalak tu mane apaditak <hesitation> ke mareki pakei minyak minyak pake kie minyak gosok, biasa duka pake minyak bumi. <hesitation> biasa duka ki lam lampareki jampito <hesitation> makale, miliki makale mangkaki minjo mane tu di mane tu dijampi. Siduka te talo dijampi, karoen dijampi <hesitation> yaki <noise> yaki maparai mai ki rumah sakit dijampi na na ditandai apa to mapedina jo. Dikanai to majampi-jampi to memang nasi cocok kilang kandei sinamitu maiki mapadi padi mapadi padi <hesitation> mapadi padi bangke dalam ki, iyanatu dijampi supaya bisa, supaya bisa, supaya bisa dapat paramai sakinta. Si si si duka to ki sisidukatoki bangke berat, sidukaki la kodok la periksai to. apa ya ditandae. <hesitation> apana sampe apanta mane tu adik <hesitation> kila mane tu ki landa pe jampi-jampi mekila ke rumah sakit <hesitation> tu jampi mane tu pe jampi pe jampi melotoi la dikande. Irik iriku wai mane tu dikandei. <noise> <hesitation>